ءءءالتعليم مهم لأي مجتمع في أي دولة في أي عصر في أي زمن في أي حقبة زمنية لأن دا هو أهم شيء في المجتمع حرفيانو أي مجتمع بدونه ولا شيء ما يتشبه بالحيوانات بس كده